Zero a, reka, roy a, telo a, efatra a, dimy a, enina a, fito a, valo a, sivy a, folo a, raiky amby folo, roy amby folo, telo amby folo, efatra amby folo, dimy amby folo.